Tlǝmǝya joseph buba pǝnai mbwa ya zhi li mǝza rǝ mbwa yazhi tun wa gyara rǝ mbwa, ya zhi ma naisha kha na waya kai va sǝlanwtsughi wkli rǝ na ndza zǝ nna kha to zhi kuma waya mǝllǝ makaranta mbǝ primary school rǝya wghi rǝya ˈma dzǝmbǝ sacondry school ˈma kuma waya wghi mana wghi ya na rǝya tlǝ riya tsafǝ wsa mbwu ra ka nǝ jamb mana tsafǝriya na riya tli riya tsu mbǝ university mana tsu mbǝ university ya ˈma na riya mǝllǝ karatuwi amma ma wsarǝ mbwa vǝla kazhi niya karanta na ghǝzǝ ɓa nariya ngi niya karanatau sai da riya ˈma tli riya ma di riya ˈma tsafǝ jamb riya kumani wato wsa ngiya niya kartanta ma wsa riya karantana ghǝzi <hesitation> chemistry nǝmbwa ka to riya tli mana gwhi ya na riya tlǝ riya tsumbi har va mfwar riya va mana wghi ya na riya tsu wsai mbwa ka nǝ bautan kasa riya ma mbaghǝvǝ sǝghǝ mana sǝghǝ ya na riya tsumbǝ na wato nara nkyangyi degree riya tsu wghi mana wghiya na riya ma tlǝ riya di ntlǝn waya ngyara niya di ntlǝn lokociyeya di ntlǝn dzai bana dzai bana dzai bana ɗaya tǝpwi di ntlǝn zhi kumanu sai da riya tsǝ whuri riya sǝghǝy kǝl mbwagula tlǝni tiya tlǝghǝ sǝghangya nga gwamnati riya ta ndza mbi riya ta ndza mbi dzai bana dzai bana har waya mbǝrarǝ makaranta har wa kai gwutanǝ har ɓwughi har makǝnma to zhai ˈyarughuma sǝghǝ vala zhi a gyara ɓa mau riya sǝghǝ kumanǝ tlǝni. Tlǝn gwamnati to mana sǝghi ya ma na waya usakowa ˈyarughumi mbǝ mǝl tlǝn yi na ndzazǝ nna kha ndzazǝ nna kha tun lɔkachiyarya kuman tlǝn ri ma tǝmbwa tura zhi mbǝ mbǝ bwuyatsi rǝmbwa duglǝ zhi waya dzǝm va gwutanǝ mwi mana vaya gwutanǝ mwuna shikyainan sai da riya ma ni ma dzǝm rara na ˈyaˈyaha zhi ani nki mota ˈma ˈyaˈyaha zhi ma sai da riya tli riya ma mbaghǝvi sǝghǝ mbǝ gari pwa nza mbwi ri kusǝ gha kazhir a mbani tli niya ɗa nǝ kyaikyai niya gwazhi nǝ sǝla ya niys tli niya tsu nrǝ npwaiya mǝlǝ tlǝn ri kha niya mǝl kulum kuma ma makaranta ndza ya mbǝ mana makaranta vǝzhi nai mbwa sǝghi karfai gwumǝrǝma ɓwughi nǝ mbwa tli karfai mfwari ɓa rabi kha ninya mǝl na ndza zi nna wa pwaimshǝ naiya mǝl ytlǝn ri na ndza zǝ nna amma nga gwamnati ɓau maya tsu pǝdlǝm na niya tli niya sǝghi mbǝ nina zha mbanǝ ndza rǝ pwa gwutanu do tlǝna khǝngyi gabaɗaya waya mǝli kha riya dzai bazha kambǝragha niya kumani wsairǝ vala zhi kimbǝ ghi ya kumaˈyi ˈyashǝgha ˈmai ˈyashǝgha mbwa ri wva mpwunǝya niya vala ghǝtǝn kambǝragha nioya kumanǝ wsai vala ghǝtǝn kyikya ˈyi zhima gabaɗay na ndza zǝ nǝna kha wato khayi na ndza zǝnan har naisah waya ngi niya kumani tlǝna ra nkyangyi nina wayi rǝ pwi mǝlǝ kokari amma niya nyi dai niya kumani nioya kumani tlǝna ra nkyanghyi nina. Manǝ ˈyarɡhuma ngirǝ mana wayi kumanǝ kha <hesitation> wsa ndza ya kimbǝ na ndza zǝ na kha ama duk ɓa kha di mbwu ma mbwai vala zhi ma mawsaiyarǝ mǝlǝ ma na ˈyarǝghumna ghǝnji naiya fǝ kuma ghǝzǝn wsa ra saa niya ni ma duk ndwa riya dzai ba kǝnna sai niya kannǝ ˈyarughumi niya ndzaundzi niya mǝl aduwa kambǝragha nǝ ˈyarughuma vala zhi nja dzǝgha hagla ndwa tsu ya kǝni ka mbǝragha nǝnja vala zhi to panai ya wni tun shina chewa ndwa kondzwulǝ yi kwa muvi rimbwa yazhi kuma har rakhi kwa muvi yi na ndza zǝnn na kwambǝ gari to amma a mbamn tlǝ niya ɗa niya dzimghai niya dzim nǝ mbwi niya minǝ mbwi ˈyi mama mi nǝ gha mwughai anǝ babaya kuma wa babaya nkwi maya dzim niya dzim minǝ mamaya niya dlǝvi wsa ghǝzi maya dzim ˈyi khi ɓwughi ˈyi khi makǝni niya mbaghǝvǝ sǝgha ghai mniyas tsu mbǝ ghi maya sǝghǝ na niya ma tsu ghi zhima kha wsai ya mǝli kuma waya wza ˈyi shinkafa whovugha kyikya waya wza kambǝragha niya kumani wsa zǝm ya ˈyashǝgha nyi ˈyi ˈyashǝghǝya ˈyi niya vala ˈyi mamaya nǝ kyikya kha wsai ya mǝli na ndzazi nna kha amma rǝpwi ningya wsi yi mana waya nghi niya tsumbǝ makaranta mi wa ˈyarǝghuma valanǝ zhi waya kumani to waya ma ngi niya tsu ma niya nwchu karatu kambǝragha niya vala mbwu na niya vala ghǝniya niya vala ˈyashǝghǝya niya vala mbu kuma mbwa rǝ vapwunya. Kha gaba ɗaya wsa nghiya niya mɨlin na ndza zǝ amma kuma ˈyarǝghium n a gǝghi ya nǝnja vala zhi nja pazǝ nkwala zhǝ ma kambǝragha niya dzuvǝ kuma niya kumani niya val mbwi ghwi zhi ɓau duk ndwa rǝ va pwunǝya ko ndwa gha zhigha shǝri ma kha <hesitation> dighǝya zhikam zhiu mban ɗana nina na naɗiya nina na naɗiya ɓau aa kyikyandwi naɗya ndzi zhi kam kuma a mbwa nǝ vaala zhinnǝ ndwa ɗa kuma ko ndwa gha gha gha shiri ma wa vaala gha balai ma ndzana naisha ma ndwa gha gha gha shǝri ma ghǝnji na vaala gha ghǝnji na vaala gha kimbǝ tsutsuwi ko wuwsari gha di mi wa kǝnna wi mbanǝ vǝla ka gha emm wan ndwishi na taɓa mǝlaurǝ kha riya di kaɓo kǝnio ka dlǝrǝ wvughǝya ni nja vǝla zhi niya dlǝvǝ pwai riya ghǝni ghiya mana sǝghǝ kumanǝ kaɓoya riya mbagha ghǝnji yanzu na ndza zǝnna kha na mbǝ ghi yi kuma bartka ntwuva ra vaala zhi riya kumani ninas pwai to kha yi kainan na ndza zǝ nna wa ˈyashǝghǝ kǝlazhi ɓughi ɓa zhi ɓa mǝlaghǝya wato mfwaɗǝ nyi mbǝ ghi sai dai nwa nontǝ na mǝlaghi kǝla zhi amma ba kǝla malghiya zi mǝsaghǝna malghǝya zi kuma makaranta na mǝla zi tana ghǝzi zhima niya vaala ghǝzi mbǝ makaranta to amma ma pwa nzazǝri naisha kwa muviyana na wa pwai shi nai mbwa ka nǝ wuro guɗǝ tǝmbwula police barak tarab pwan nza ghiya to ri magha dzi li wa wfwushi kukuli kukuli kwa maidǝgha ya ɓukǝ nim nǝmbwa ka wfwangyi guda ɓughi to myidǝghaya ma. Tsǝwi rǝ pwi ma gha dzǝ na wanǝ nanǝ nǝ gaba ɗaya, amma rǝ pwi mǝlǝ kokarǝ na ɗaya nǝya kumanǝ <hesitation> swu zha ˈyi swai mbwa nkǝlǝ pwai kena ngga zamani, ghǝzǝ nai nggyi ya nǝya kokari nǝya kumanǝ. Má ˈyarǝghuma nggyirǝ na wa yi kumanǝ. Má midǝgha nggya na, midǝgha nkǝthlyi nǝ mbwa nǝ mbwa zǝghǝ paintiya kǝthlya zhi rǝ kambǝragha nǝ za ndza kǝthlyi. Ghǝi zǝ swai nggyi ya, ko mbwagula cigha amma zhi gwiw ma amma zha ndzaw dzai bana dzai bana kambǝragha nǝya kumanǝ swai, swai, swai, swai, swai kumanǝ ya nǝya mǝlǝ unci ghǝna naɗǝya nǝ gwi ka zhi ɓaw ˈyi mbwarǝ vapunǝ ya kyikya, gwi ka zhi ɓaw ˈyi mbwarǝ vapunǝ ya gaba ɗaya panai ya ra mbara nurǝ shina, na ndza zǝn na ƙha amma panai ya sǝghǝ mma wa ya mma wa ya nggyi nǝya mbaghǝvǝ amma tsǝw mbǝ makaranta, nǝya tsǝw nǝya tsǝw rǝ pwai ya mǝlǝ thlǝnǝ rǝ, amma swu na ra sa rǝya sǝghǝ kambǝragha nǝya nggyi thǝna na nǝya mbaghǝvǝ tsǝw mpwai ya mǝlǝ thlǝn ya rǝ nǝya thli nǝya mbaghavǝ tsǝw mbǝ ghyi nǝ ˈyarǝghuma nggyirǝ ƙha yi kena. Zhi kuma wa mǝsaghǝn kǝla zhi wa mǝsaghǝn ya wa kai wa kai tǝghǝsǝ. Zhi ndwa kulǝ ba kǝla mamaya, amma bakǝla babaya kuma zhi ɓa ndwa kulǝw. Domin wa mbwi shi nara kyangǝ zhi bakǝla babaya. Má zhi na ká nfwarǝ kǝla babaya, ama ma bakǝla mamaya gutanǝ ndwa bakǝla mamaya, ma kǝla mamaya na wa namai shi ɓughǝ ma zhidlyi na mbǝrǝnfǝngǝ nyi zhidlyi zhi ndwa kulǝ rǝ ghǝna nyi kyikya. Ko wu swara mǝlǝ kuma zhi nai mbwa ká nǝya mǝlǝ ko wanai swa ghǝtǝnǝ nǝya vala ghǝtǝnǝ. Makaranta yanzu mbwagula mbu má ɓa ggyi mbwagula mbu mma tsǝwa sǝghǝ mbǝ makaranta mǝlǝ kokarǝ mma nǝya ka nontu ndwi kambǝragha nǝ nja tsǝwi nǝ nja tsǝw mǝlǝ karatu mma nǝ nja kǝlǝ mma nǝ nja panga nǝ nja ndza kuma kǝla babaya kuma wa ˈyashighǝ shi bwahyi, ˈyashighǝ kǝla babaya kuma nya kusa maghuntsǝghǝ na ndza zǝ na ƙha kǝlǝ babaya. Domin wa babaya kǝ́lǝ́ malaghǝ wa kai ncufǝ kimbǝ kimbǝ kowanai malaghǝ kuma kowanai malaghǝi kuma wa babaya yá ˈyishighǝ mbǝ ama bakǝla mamaya ˈyashigha nda, wa mbu shi na ncufǝ bakǝla ngwintǝnǝ, wa mbu shi na makǝnǝ, wa mbu shi na ɓughǝ ncufǝ wa mbu na ra kai nkwangǝ, ƙha nyi kǝla babaya gaba ɗaya na ndza zǝn ƙha, ma gha ndzǝ na ndza zǝn hǝhǝlǝghǝ-hǝhǝlǝghǝ-hǝhǝlǝghǝ ghya nyi gaba ɗaya pwai nya ghǝnǝ ghyi gaba ɗaya ko wanai ndwi anǝ ghya nji bana anǝ ghya nji bana anǝ ghya nji bana anǝ ghya nji bana hǝhǝlǝghǝ, hǝhǝlǝghǝ nyi gaba ɗaya na ndza zǝ zha. Vungha nyi má ƙha kontǝ ya nya ndzwa bana wa nya ndzwa bana wana nya bana ƙha kyikya swai nya mǝlǝ na ndza zǝn na, ƙha na ndza zǝn na, swi nya mǝla na ndza zǝn na ƙha babaya kuma wa nkwi rǝ nja thlǝra ghǝnyi ghǝnyi ˈyashighǝi ˈyi gwi nyi ƙha nyi mughai kyikya na ndza zǝn na, wa kai va nkwangǝ na ndza zǝn na ƙha panai babaya ntwi tun lokacai ya mǝlǝ aurǝ, rǝ ya mǝlǝ aure raghǝ tasaghǝ pwai rǝ babaya ntwi to swangǝ kuma gasikiya wa ɗa zhi harǝ ra ghǝi, amma ƙha rǝ ˈyarǝghuma zǝma dama mbwi sǝghǝ rǝ ghuma zha nǝ mbwa ndza rǝ ghumǝw ko wanai ndwi wi mbaghǝvǝ. Mu kǝla ˈyarǝghumi, to ƙha swai ya ˈyinga swi kulumi, kuma ghǝza hanairǝ hadlyi ya zhi mma kimbǝ ndzai ndza ya na, ra na mma wa ntuva ya nai ya ndza ghǝnǝ ghǝtǝn wa kai ko ncufǝ ma nai nya ndza ghǝnyi ghǝtǝn mbwa vala zhi nǝ miya ndǝ ndǝrǝ, mbwa vala ko swi mbǝ pǝla zhi amma wa shi. Wa mbu shi nai ya vala ghǝtǝn nai nya ndza amma nǝya dinga tsǝw kǝla ghǝtǝn nǝ nya ndza nǝ nya ndza ghǝnyi ghǝtǝnǝ nǝ hya nta miya ndǝ ndǝra zhi nai vala zhi kimbǝ kimbǝ ndza ndza ya ƙha to zhi kuma wa ya mǝlǝ thlǝnǝ panai ya ra nwi shina ma thlǝnai ya mǝlǝ na ma nontǝ thlǝnai ya mǝlǝ mma wa to thlǝna mbaghǝ gudlya nyi ndzǝmbǝ bibǝl kambǝragha kowanai ndu mma nǝ nja mbanǝ karanta zhi kuma zhi ndwa tsafǝ kimbǝ kyikya zhi ndwa tsafǝ zhi ndwa tsafǝ zhi ndwa tsafa ghgǝnyi kyikya ko tsǝwntǝgha sǝ mma vǝzhi nyu mma zhi nai mbwa vǝlǝ, ma tsafǝ swi zha tsafǝ kowanai swi khyikya ƙhá ƙha swai ya mǝlǝ na ndza zǝn na ƙha. Mbǝ coci mma ƙha zhi má ndwa kulǝ yi mbǝ coci. Gaba ɗaya zhi zhi zhi wakiliya nyi má ngga e. Y. N gaba ɗaya mbǝ coca nyi ma ya tsǝw ko wanai va nǝya tsǝw, maya tsǝw na dukǝ swara mbwa tsǝw mǝlǝ gaba ɗaya na nƴa sǝghǝ nǝya sǝghǝ nwa mbwi gaba ɗaya swarǝ mbwa mǝlǝ anǝ swarǝ mbwa mǝlǝi, anǝ swarǝ mbwa mǝlǝ, anǝ swarǝ mbwa mǝlǝ, anǝ swarǝ mbwa mǝlǝ kyikya. Bayan nja mma na zhi ma ndwa kulǝyi mma mbǝ nyi wa swu shi nai mbwa kanǝ sakatari wa to ndwa mǝlǝ thlǝnǝ tǝghǝna bibǝlǝ nǝ swi tǝghǝna bibǝlǝ, ko mbwa nǝ na, ko mbwa nǝ na, wa to zhi ndwa kulǝ rǝghǝnangǝi ma za shi na ko mbwa tsǝw kǝlǝ swai mbwa kanǝ bibǝlǝ wa to nǝ gha tsǝw kǝlǝ sǝghǝi kambǝragha kowanai ndwi nǝ mbwa nǝ gaba ɗaya nǝya lǝrai zha mbwi ma mbwa gha zǝ gha kǝn na nǝ hya ká zhi nǝya vǝla ka ghǝtǝnǝ, ma mbwa gha zǝ gha kǝn na hya ka zhi nǝya tsǝw kǝla ghǝtǝnǝ ƙha gaba ɗaya ƙha swai nya mǝlǝ kyikya.